Sèè nyùùŋ nɔ̀ìm kaame, mìŋ naŋ nɔŋ hààngè kɔɔ, mìŋ naŋ yɛi nɔŋ yèwè dìì, miŋ gò yɛi nɔn kpuumɛ̀ɛ̀ŋ, mìŋ kuwa fòo, mìŋ kuwa ɗìduum, mìŋ kuwa ɓoa, mìŋ kaaìŋ nɔŋ haìŋ haìŋ haìŋ haìŋ, yɛ̀ì mìŋ kaaìŋ, mìŋ yaà nyuùŋ kààiŋ fiò fiò, sèè nyùùŋ nɔ̀ìm kaame maŋ nɔŋ dàwè kiim. Deè mɛ̀, taìŋ nɛ àŋ naim wa kòmò, e deè mɛ̀ nàŋ yaà wa Tòloò, jeim dèè jɔaà wii, dawà nɔŋ kiim mùŋ donȧŋim gɛ̀tì. Mìŋ kuwa e fòo, mìŋ nàŋ yɛi hàȧngè kɔɔ, mìŋ naŋ yɛi yèwè dìì, mìŋ kuwa ɗìduum, ɗìduum mɛ̀ naŋ diiyè, mìŋ kuwa ɓoa jɔa, mìŋ kaaìŋ haìŋ haìŋ, mìŋ fè wa nyuùŋ kààiŋ ɗɛ̀ɛ̀ɗɛ̀ɛ̀.